Ny fomba mahomby ahaizan'ny zaza ny karazan'ny sakafo, voalohany malôha ka zaza tegna tsara mala tegna zaza izy kôfa afaka mahay an-dragno mahay manipule sakafo zany, tegna tsara ampandrahoana zaza, amegna azy anao hoe reto avy raha akeo de ataovy fomba fandrahoana izy de aveo koa tsara ampinariny ts- ezahana ampianariny tsikelikely zany ny zaza hoe magnantô mahndro zô de magnantô mahadro zô.